<hesitation> Noy ngaɗirta nyamdu no ɓeɓɓe leɗɗe. E ɓiɓɓe leɗɗe meɗen e goduɗe nyamete ɗo ɗen fu a wawi haurugoɗe e wawi haurugo e heɗo laɓungo, keɓa lammuruje ma e kofaje e dabino, e nyeyeruwa, e ko nandi e muɗum fu kaurita ta, ta hauriti fu keɓa yeɗo maɗa laɓugo sai ngadda laɓi ɗun fu taccaɗum nder ɗum, a tawan hono ɗun e weli nyaɗe sanne.